Karazana fitaovana fandrahoana sakafo, misy ny lapoaly, de misy ny vilany ah vilanin-daoka de vilanim-bary, de misy ah ny cocôte minute, de misy ny lafaoro ah, de misy ah ny saba de misy ah ny vilany famanana rano.